ثقافة الصين عميقة. معها تاريخ طويل من الفلسفات، مثل الكونفوشيوسية، والطاوية. يحتفلون بمناسبات، مثل عيد الربيع، وعيد القمر. الأطعمة زي الديم سام، والنودلز، <noise> مشهورة. الرياضات مثل، الكونغ فو، والتاي تشي، جزء من ثقافتهم. الصين معروفة بالفن التقليدي، زي الرسم والخزف.